Jaumu lekki mbarti hore mako ngam o hebai cede je o nyibata sare boddum o joda o sorina himbe lekkiji mako.